Nde mi natti sunoo pat alla waɗiima a waawi jalnugoyam, too mi yettii, ammaa kaa ka mbiiɗaa kam daa goonga, daa goonga kam, daa himɓe duuniya walaa sunoo, daa duuniya pat laatoto jalayɓe nde fini fu, daa ɗum ñallay jalugo ɗum waalay jalugo.